Este jue kay ëch bëjnëp jawyë abëkamyëm pozole kap ëch jatyë jët's bëjnëp este, në ko'o du nëmë nëmayëp tyam du da a'ax yadyunën koch dun i'ixë pero kajnë ëbëk yëch jawë ëbëkam yë jawë abëkam yëch dun okyänëx jëwëy.